إذا كنت مسافر عبر الزمن، ورحت أسبوع لل-للأمام الأسبوع القادم، ما يكونش اختلاف كبير في حياتي، لأنو <hesitation> راح يسرا <hesitation> هذا الأسبوع راح يسرا الأسبوع القادم. وإذا كان فيه اختلافات <hesitation> جذرية، مثل حوادث لا قدر الله، <hesitation> و شيء من هذا <hesitation> من هذا الأشياء، نعود مستعد ليها ونعود نحذر الناس اللي تصرالهم ولا إذا صراتلي أنا ثاني نعود مستعد ليها.